<hesitation> a taka ni kuu ye kua'a ñuu á, jna ni kuu jnuyāā nda'ai kuu ye lo kuií, jnuñu nda'ai kuu ye lo kuií, taka ye kua'a itu, nda'ai kuu ye lo kuií, taka nda'a nduxi, trigu kuu ye lo kuií, taka ye ku'u, jna ni kuu tavijli, jna ni kuu taka yuvetayōō, jna ni kuu chino'o, chino'o ndayɨ, chino'o vita, taka ye naá kuu lo kuií, jna ni kuu chixiniñi, iyo ye kuií, jna ni kuu chika iyo ye kuií tuku, taka ye naá, nchama iyo tuku ye kuií, taka ye naá kuu lo iyo ñuu nda'vi á.